<hesitation> Tsy mitombina areky izen̈y e. Fôtiny atsika koa fa mihen̈y, koa fa misy olo manodidina tsy maintsy misy ny fiantsekany aminany olo marikitry an-tena in̈y fo zen̈y. Raha fiainan̈a ten̈a zen̈y koa tsy raha tôkamonin̈y edy izen̈y ny hevitry nakà.